Ia, ten̈a tiako kôfa manan̈o spaôro za izen̈y tiako araiky mande amy amy toerana fanahivana izy. Izay ny tiako fôtony an̈y zey ianô misy olo afaka manara maso anô tsara misy fitôvana koa izen̈y komple.